हमनीके देशमे बहुत किसिमके खेल सब है लेकिन हमनीके देशमे लोगसब सबसे बेसी मन पराएवाला खेल फूटबल होगेल, क्रिकेट होगेल, भालिबल होगेल, चाही कबबडी होगेल इहे गेम सब खेलाइसै।